Fomba añahian-teña zañy rehefa te hañano sakafo amy traño fisakafoañana reñy e! Da mañenty resety eky añao da ampiasañao karaza ndraha voasoratsy amy resety iñy. Da ahiañao raha vao ny ampiasañao da mañaraky raha volañiny resety amizay añao bakeo nof amahandro anazy sy mikarakara anazy.